لو اضطريت أزرع غذائي أكيد أجدر، <hesitation> مثلًا أزرع خظار سهلة زي الطماطم والخيار والبصل، كمان أجدر أسوي إصيص صغيرة في البلكو في البلكونة وأحط فيها تربة خصبة وبذور وكدة، أسجيها كل يوم شوي وأنتظر لينبت، مو صعب بس يحتاج شوية صبر وعناية يعني.